gott kvöld í kvöld ætlum við að ræða leikritið húsið eftir Guðmund Steinsson sem var frumsýnt í Þjóðleikhúsinu á föstudag í leikstjórn Benedikts Erlingssonar verkið var skrifað í kringum nítján hundruð og sjötíu en hefur ekki verið sýnt fyrr en nú og hingað eru komin til að ræða þetta verk þau Hlín Agnarsdóttir og Snæbjörn Brynjarsson velkomin bæði

svolítið kvartað í vetur sumir hafa talað um það að þeim finnst nóg um alla afbygginguna í íslensku leikhúsi það sé verið að brjóta fjórða vegginn og ég veit ekki hvað þeir fá aldeilis eitthvað fyrir sinn snúð í þessu verki sem er eins hefðbundið og hugsast getur hefðbundið tuttugustu aldar verk já þetta er hefðbundið tuttugustu aldar verk að því leytinu til að leikstjórinn tekur meðvitaða ákvörðun Benedikt

að vera trúr verkinu og setja það upp á nokkuð hefðbundinn hátt þetta er svona leikhús svo venjulegt og hefðbundið að það er framsækið í sjálfu sér já sjálf uppsetningin afmarka fjögur atriði sem verkið samanstendur af og við við áhorfendur

þurfum að bíða meðan verið er að skipta um svið þetta hefur maður ekki séð á íslenskri

það er rosalega hægur taktur í verkinu já þetta er gerist á radiotímanum og fjallar um hjón sem hafa komist í álnir og eru að kaupa sér stórt hús próf í nýja nýja húsinu og þau falla

draugagangur í þessu nýja einbýlishúsi þau eru nýflutt í þetta stóra einbýlishús flytja inn rétt fyrir jólin og það verður að segjast eins og er

Snorri Freyr Hilmarsson gerir ótrúlega flotta leikmynd hún er einföld þau nýta allt

það eru sérhönnuð húsgögn á sviðinu og þetta er allt saman gert á

ótrúlega flottan hátt og er algjörlega beint inn

nítján hundruð og sjötíu algjörlega ég ætla að tala við Snorra Frey þegar ég kaupi mér einbýlishús fá hann til þess að innrétta hann átti líka mjög flotta leikmynd í úti að aka hann hefur mjög góðan sans fyrir íbúðum en inntak verksins þarna er verið um efnishyggju neyslumenningu fólk sem er upptekið af að stækka við sig en

Íslendinga fólk gleymir hins vegar

kristilegum gildum

þau eru mjög upptekin af kristilegum gildum en þetta er sagt með svolítið boðandi hætti ekki satt jú þetta er sagt með boðandi hætti en persónurnar í verkinu fara ekki eftir því sem þær boða sjálfar já ég á oft erfitt með svona predikun í leikhúsi og ég átti svolítið erfitt með það ríka fólk sem er ekki að hugsa um restina af mannkyninu

að tala um það það er kannski aðallega það að við sjáum þetta frá þessum kristilega vinkli því ef við værum að tala um

frekar að tala um fólk sem er

að læka einhvern málstað á Facebook en gerir svo ekkert í því maður nær ekki alveg að tengja við þetta að tala við krakkana um Jesú og síðan bregðast meðbræðrunum en þetta er svolítið barns síns tíma að því leyti

heimildarmyndir fiskur undir steini sem kom út

á áttunda áratugnum sem Ólafur Haukur Símonarson og félagar fóru til Grindavíkur

og og töluðu um stóru húsin skyldi vera gott að elska í svona stóru húsi þetta er ádeila á á

sem millistéttin og yfirstéttina á Íslandi hann er lögfræðingur aðalpersónan Páll og þetta er líka ádeila á hjónabandið og og þetta er ádeila á samskipti barna og og foreldra til dæmis eiga þau þrjú börn en elsti í leikritið hann er alls ekki fylgjandi gildum foreldra sinna hann er einhvers konar hippi já já hann hann sver sig í ætt við hippana og sextíu og átta kynslóðina en svo fer þetta allt á hinn versta veg fyrir hjónin en maður getur kannski ekki verðskulda þau þessi örlög sín þrátt fyrir að vera alls ekki

örlög hvað kemur fyrir í kristilegri þá vissulega verðskulda þau það myndi maður segja heimili sem er

eins konar táknmynd fyrir heiminn eða landið á það sérstaklega vel við er heimilið ekki þrátt fyrir allt okkar griðastaður þar sem við getum

það sem okkur sýnist þetta

akkúrat þá já mér mér finnst það dálítið vel leyst hjá leikstjóranum mér finnst hann

tengja verkið við okkar tíma með því að virkja þarna fimmtán manna leikhóp sem

samanstendur af innflytjendum sem eru og gefur þar með verkinu nýja vídd og nýja merkingu mér finnst það mjög mikilvægt þetta er

inn og taka yfir húsið

drekka allt vínið henda listaverkunum á bálið þetta er

martröð

þessi stíll og Benedikt fer þá leið að hann leysir þetta upp í ákveðinn

mjög stílfærður stíll sem Guðmundur tamdi sér og er þarna kringum nítján hundruð og sjötíu þetta er bara forveri leikritanna sem síðan komu og gerðu hann að þessu stóra leikskáldi okkar eins og í

í sínu fagi að skrifa mér fannst þetta stundum virka og stundum ekki en mér fannst margar heimspekilegar spurningar vakna hjá manni til dæmis um eignarréttinn ég var ekkert að hugsa

mikið um þessi hjón

hvað eigum við eigum við það sem við þykjumst eiga eða eigum við þetta land eigum við þessa jörð hvernig umgöngumst við jörðina mér fannst þessar spurningar vakna í uppsetningu Benedikts þau voru býsna fín í aðalhlutverkum ekki mér fannst Þröstur Leó líka mjög góður á sviði ég hafði mjög gaman af innkomu hans og ef ég á að segja eitthvað þá hef ég kannski mest gaman af búningunum þetta er út í gegn og það eru allir flottir

Filippía Elíasdóttir á stórleik hún brillerar

það sem er líka ótrúlega flott í þessu það er kóreógrafían það er stórt partí sem er haldið í húsinu það er toppurinn á á kvöldinu

einmitt frábær sena en svona í lokin örstutt getum við aðeins pakkað þessu saman

um þetta verk á þetta erindi í dag þetta er svolítið

það er kannski helsti gallinn í verkinu mér fannst það svolítið einfalt leikskáld í dag hefðu leyst það öðruvísi mér fannst þetta ekki takast fullkomlega að færa okkur þetta verk í dag og gera það gildandi fyrir okkar daga það vekur upp margar spurningar og maður fer að hugsa um ýmislegt

til dæmis var dregin upp mynd í lokin þar sem spurningin vaknar hvenær verðum við að flóttamönnum

gott kvöld helgisiðirnir sem ramma inn mannsævina eru grunnurinn að sýningunni fórn sem Íslenski dansflokkurinn frumsýnir á fimmtudag í Borgarleikhúsinu verkið er það umfangsmesta sem dansflokkurinn hefur tekist á við í raun heil

þar sem dans myndlist og tónlist mætast í allsherjarrannsókn á mannlegu eðli halla Oddný og Einar Rafnsson kynntu sér málið það það var pínulítið hugmyndin að gera samstarfið milli danslistarinnar og myndlistarinnar að aðalatriði við höfum kannski ekki mikið verið þar það sem er mjög skemmtilegt í

er að við erum öll svolítið að gera eitthvað alveg glænýtt og fara langt út fyrir þægindaramma Erna Ómarsdóttir og Valdimar Jóhannsson eru listrænir stjórnendur verksins en hugmyndin kviknaði fyrir sex árum ef ég man rétt var þannig að ég og valdi sambýlismaður minn og samstarfsmaður í þessu verkefni og fleirum

spá í að gifta okkur út frá þessari þá fórum við að hugsa meira um helstu helgisiði mannanna og þetta er kannski eitthvað sem ég hef alltaf haft áhuga á og verið mikið að pæla í og oft fundist þetta mjög skrítnir siðir á endanum ákváðum við að búa til verk áður en við myndum gifta okkur myndum við fara út í að gera listaverk

sem myndi fjalla um þessa helgisiði myndlistarmanns og fólu honum það verkefni að endurskapa með sér hjónavígsluna í formi listaverks afraksturinn er kvikmyndin sameiningin eða union of the

Gabríela Friðriksdóttir hlaut greftrun og sálumessu sem umfjöllunarefni og vann úr því

er í höndum Ragnars Kjartanssonar og Margrétar Bjarnadóttur í verkinu ekkert á morgun eða no

ballett

alltaf í tvívídd hún kemur annaðhvort úr úr græjunum eða gryfjunni en þarna ferðast gítararnir algjörlega um sviðið þannig að þú finnur algjörlega hvernig þeir snúa á sviðinu hvort þeir eru

við eyrað tónlistin í verkinu er eftir en hvernig gekk að kenna

gítarleik það gekk bara alveg ótrúlega vel og hérna dansarar eru mjög vanir því að

eru mjög vanar því að telja út verk og einhvern veginn verða gripin eins og spor fyrir þær að læra þannig að þær hafa bara verið ótrúlega fljótar fórn er samstarfsverkefni og að loknum sýningum hér heima verður fórn sýnd meðal annars í Lundúnum og Vínarborg en hvernig gengur að halda um alla þræði í svo viðamiklu verkefni þetta er nánast listahátíð

eins og að halda festival þarna eru listamenn að koma úr ýmsum áttum gera sjálfstæð verk og þannig að

fyrst og fremst þurfi maður að ná utan um eina hugmynd sem geti staðið að baki þeim öllum þegar þau eru síðan öll komin í gang uppi á sviði á filmu um leið og

að fjalla um eins og við erum að gera í þessu verkefni við erum svolítið að velta okkur upp úr hugmyndum um trú og trúarbrögð og hvaðan þetta er sprottið og eins með

listina hvar þetta byrjar allt saman auðvitað kemst maður að því

og og við erum ekki fyrst fyrst til þess að þetta

sömu rótina og hún liggur

komið þið sæl það fylgir því pressa að túlka eina ástsælustu söngkonu Íslands en það er góð pressa segir Katrín Halldóra Sigurðardóttir en hún leikur titilhlutverkið í Ellý nýjum söngleik um ævi

Vilhjálms sem verður frumsýndur í Borgarleikhúsinu á laugardag Bergsteinn og Einar Rafnsson litu á æfingu

ætli þú sért ekki

það er ýmislegt kjaftað um okkur yfir kaffibollum út um allan bæ en við tvö erum bara vinir já bestu vinir þetta voru brautryðjendur í menningu á Íslandi og tónlist þau lögðu grunninn að því sem við byggjum á núna við eigum þessu fólki ótrúlega margt að þakka og það er ótrúlega gefandi og hollt fara inn í ævi þessa fólks hvað þau þurftu að ganga í gegnum til þess að ná því sem þau náðu þetta voru algjör og það var ekkert sjálfsagt í listum á þessum tíma Ellý saumaði sína eigin kjóla

menn þurftu að vinna aukavinnu á daginn Raggi var leigubílstjóri

þetta minnir mann á að þetta er ekkert sjálfsagt að við erum hérna þetta er þessu fólki að þakka

þess vegna er mikilvægt finnst mér að fjalla um það og

hef alltaf hlustað mjög mikið á Ellý og haldið mikið upp á hana svo var ég í uppi í Leiklistarskóla og þá gerði ég sjálf svona sýningu um hana litla hálftíma var allt tilbúið til að gera sjónvarpsþátt um leitina að Ellý og þá datt ég inn í leiklistarskólann og og hitti hana Kötu þar sem hún var að performera þá var engin spurning lengur hér væri ég búinn að finna Ellý síðan þá eru tvö ár síðan þá erum við búin

söngurinn er svo stór partur af þessu ég og hún syngjum ekki alveg eins ég þarf að stúdera hennar söng og hvernig hún hún túlkar allt svo fágað og flott og

það er glíman mín hlusta rosamikið á hana heyra hvernig hún er til að hún komi til með að vera á sviðinu fór og keypti sér apa og smyglaði honum til landsins það eru alls konar svona lyklar í henni hún er svolítið óútreiknanleg og skemmtileg margt sem kemur manni á óvart en hún átti líka sínar dramatísku hliðar hún er

ástir og átök ég upplifi pressuna frá fólki sem heldur mikið upp á hana og vill svo sannarlega að þetta verði ekki

bull maður megi ekki sjúska hana þetta er pressa en þetta er góð pressa mér líst þannig á þetta að mig langar ekkert til þess að stíga út úr þessu ég vil ekkert fara inn í tvö þúsund og sautján mig langar bara að vera hérna árið nítján hundruð sextíu og þrjú og

njóta þess að vera hérna án símanna og

alls og í þessari geggjuðu tónlist með þessu stórkostlega fólki sem ég

vitleysa í Örfirisey er ekki lengur brædd síld húsið sem nú ber heitið verður opnað almenningi eftir umfangsmiklar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

við Einar Rafnsson litum við fylgdumst með lokaundirbúningi spjölluðum við nýju íbúana og

má líklega rekja upphafið að þessu verkefni til þess að ég og kollegi minn Steinþór Kári Kárason sem rekum saman stofuna kúrt og bí

við vorum að sigla hérna út úr höfninni þá var nýbúið að rífa síló framan við húsinu og þá rekum við augun í þetta hús

hefur mikinn karakter þannig að við urðum mjög spenntir fyrir húsinu strax að þetta er á sama tíma og

Bang og Nýlistasafnið er að verða heimilislaust Ólafur Elíasson hafði ég heyrt væri að leita sér

að stöðu og þetta þetta pínulítið verður til

ekki af sjálfu sér en þetta var einhvern veginn augljóst að þetta þetta ætti að gerast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 raunverulega hafnarstarfsemi hér er

uppskipun í gangi beint fyrir utan

hérna munum við sitja og borða góðan mat beint út um gluggann er verið er verið að vinna og veiða það styrkir mjög karakterinn á húsinu þetta er verksmiðja þetta er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 sama ár hófst bygging verksmiðjunnar sem var að hluta fjármögnuð með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

góðum skilningi hjá Reykjavíkurborg þeir áttuðu sig á því að bæði

og Bang og Nýlistasafnið eru mjög mikilvægar stofnanir í íslensku menningarlífi og borgaralífi þeir voru mjög jákvæðir um að þeir myndu eignast nýtt heimili og ekki skemmdi fyrir að Ólafur horfði frá Danmörku hingað heim og vildi hafa aðeins meiri viðveru hér auk vinnustofu og sýningarrýmis Ólafs Elíassonar hafa Nýlistasafnið og þrettán að verða fjórtán þannig að þetta er eins og fermingarveisla við erum að fara að yfirgefa þessi æskuár og fara inn í annað tímabil þessi starfsemi byrjaði í mjög

litlu húsnæði og núna komin í glæsilegt húsnæði það á eftir að hafa mikil áhrif líka eitthvað sem við þurftum að hugsa okkur um að þetta myndi ekki breyta kjarna starfseminnar

að hlúa að ungum listamönnum áherslan á að halda áfram að hlúa að grasrótinni er skýr í fyrstu sýningu

sýningin heitir slæmur félagsskapur og er samsýning átta myndlistarmanna sem eru að hasla sér völl á myndlistarsviðinu þau eru öll tiltölulega nýútskrifuð flest

útskrifuðust fyrir minna en ári og þau vinna verk sem eru ekkert endilega tengd en það er einhver tónn tíðarandi sem er í gangi núna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

farið að breiða út vængina við erum búin að vera með sýningaraðstöðu í rúmlega tvö ár uppi í Breiðholti og safnaeignin heldur áfram að vera þar þessi lifandi sýningarstarfsemi verður aðallega hérna úti á Granda sem er agalega spennandi fyrir okkur og þá sem hafa áhuga á myndlist

líka frábært fyrir menningarlífið í Reykjavíkurborg og það er verið að færa og útvíkka borgina hérna á

þetta eru einstaklingar sem búa saman í þessu húsi þetta var fullt af áskorunum en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 sem eiginlega hafa gengið allar upp síldarbræðslu í húsinu þurfti meðal annars að skipta um jarðveg undir hluta þess til þess að losna algjörlega við

þá fengum við lykla að húsinu við vorum að álpast hérna inn og út nokkra daga ef Ási kom niður í gallerý til mín þá var ég fljótur að vita

það lyktaði af fötunum hans eftir tíu mínútur hérna maður var beðinn um að fara úr fötunum ef maður hafði verið hérna áður en maður kæmi heim til sín

á fyrri hluta síðustu aldar lét íslenska ríkið byggja verkamannabústaði til að tryggja láglaunafólki húsnæði á sanngjörnu verði

þetta kerfi fengu foreldrar mínir blokkaríbúð uppi í Grafarvogi og þar ólumst við bræðurnir upp við öryggi sem ég held að börn lágtekjufólks í dag þekki ekki upp úr aldamótum var verkamannabústaðakerfið lagt niður markaðurinn átti að sjá um jafnvægið markaðurinn leiðréttir sig er stundum sagt ef hann ofhitnar sér hann sjálfur um að kæla sig og svo framvegis gott og vel á síðustu tuttugu árum hafa orðið almennar

verðhækkanir á Íslandi upp á hundrað og fimmtíu prósent en á sama tíma hefur íbúðaverð á höfuðborgarsvæðinu hækkað um fjögur hundruð og fimmtíu prósent markaðurinn leiðréttir sig en hvað í fjandanum er hann að leiðrétta ég veit um par sem þurfti að flytja þrisvar sinnum á síðasta ári er hægt að leiðrétta það kannski niður í tvö skipti ég þekki barnafjölskyldu sem býr í bílskúr er

hægt að leiðrétta þennan bílskúr ekki hefði ég viljað alast upp í bílskúr en á Íslandi í dag búa börn sem flakka eins og bakpokaferðalangar úr einni

ef markaðurinn treystir sér ekki til að leiðrétta það þá verður bara einhver annar að gera